Nah <hesitation> hewan yang menorotku jijiktu kan ade siput nah siput tu jijik nian ngape karne lendir e tu na lendir e tu kan kadang tu apelagi ini e kitek di kebon kadang tu dak sengaje te pegang atau te injakkan way e <hesitation> lengket galek di tangan atau di kaki tula ngape ku jijik tu kan tapi ciput tu kan men kte ade luke nah di tempelke lender siput tu kate wang tu pacak nyembuhke luke nah tapi walaupun jijik jak mane belender cak mane ciput tu obat ternyate men kitek aku be baru tau kan nah itu ade pulek hewan yang ku jijik tu cak ulat way ulat tu same bae itu belender pulek kan cak ape lagi men ulat yang ijau kan itu <hesitation> banyak bulue cam ninggok e tu begau awak kan cak geli cak tu kan ape lagi ini kalok kite tepegang ngan ulat tu gatal kitek tepegang ni dak sengaje terus kite <hesitation> pegang ini pehot atau ape itu nular gek gatal gale laju sebatang awak kak itu hewan yang ku jijik lagi tu <hesitation> nah ade pulek lipas way lipas tu jijik nian ku Ape lagi ini e make umak di doson tu galak nian nyoho kite besi kamar jadi men kamar kite kotor tu jadi sahang lipas galak nian kitek misal nak tido tau tau ade lipaskan liwat ay jijik nian ku tapi lipas tu kan men wang dak jijik e jadi umpan panceng umpan panceng manceng ikan jorekan way nangkap nia kate wang lipas umpan lipas manceng ikan jore nah yang aku takot tu pacat pulek way pacat tu ape lagi di kebon banyak nian men dem ahay ujan tu ahay ujan e banyak nian ku galak bilek tu kan masih kecik tu galak nian dengan bakku ke kebon makek disepatu but aku pakai ke ini mako pacak ape pacak pacat tu dak naek ye tu takot dengan mako way men kadang tu tauk tauk la ade di kaki ngeget way takot nian geli takot itu kan ngisap daha ade pulek lintah aku pernah kan dulu di paye belakag uma tu najor najor tu ade lintah nah tula jiku aku dulu pernah dang najor kan kakiku tu di geget lintah karne ape banyak nian lintah di belakang uma tu karne sawah kan bekas sawah di belakang uma tu jadi banyaj nia lintah dak tau pulek dulu tu pas aku kecik tu kan dak tek dulu lintah di belakang uma tu tapi men mikak misal kite nak najor way terjon dikit kakitu di ayo tu langsong di inggap lintah cam kateku alangke banyak lintah kak e kak ngeget mane kau tu jinggok lintah tu cak geli tuna begau awak begau da tu galak ngisap dahakan